بنحط براد الشاي علي النار- او بنشغل الكاتيل الكهربا-وبنسيبها تغلي-وبنجهز الكوبايه بتاعتنا-فيها الشاي-وفيها السكر-ولما الميه تغلي بنصوب-الميه في الكوبايه